मान्छे समाजमी जन्मिन्छ, समाजमी मद्दो छ । मान्छे सामाजिक प्राणी हो । तेइ भएर मु पन समाजिक रुपमा ब्या अद्दे हुँ । मु आफ्नै गाउँघरमा गएर ब्या अद्दे हुँ । केइकी मेरा गाउँठाउँका मान्छे, आफन्तहरु छरछिमेक भोल मद्दा जिउना चाहिने भन्या आफन्त नै हुन् । समाज नै हो । तेइ भएर मुँ गाउँठाउँमा आफ्ना आफन्तहरु बोलाइकन आफ्ना छिमेकीहरु बोलाइकन उनीहरुसँग अँ सल्लाह अरिकन तेइ अनुसारको ब्या अद्दे हुँ । केइकी मन् मठमन्दीरमा अद्देकी घरै अद्दे भन्ने ब्या अँ फरक तरिकाले हुना छन् । तैपन मु गाउँठाउँमा गइकन आफ्नै रितिरिवाज अनुसार मेरो चालन् चलन चल्ति अनुसार मु तेइ अनुसारको ब्या अद्दे हुँ । केइ की भोल चाहिने भन्या मेरा आफन्त हुन् । गाउँले हुन् । मान्छे जन्मेदेखि मद्दासम्म चाहिने भन्या गाउँलेहरू नै हुन् । तेइ भएर गाउँ ठाउँमा गएर उनीहरुलाई पन मोजमस्ती अरिकन ख्वाउने अरिकन ब्या अद्दे हु ।